жұлдыз фм де таңғы шоу
достар таңғы шоуды әрі қарай құттықтаймыз айдарымен жалғастырамыз
құттықтаймыз
ал қазір кіммен әзілдесеміз кімнің туған күні екен бүгін жандәурен
бүгін айнаш есімді кісінің туған күні екен мхм
есепші екен бұл кісі үлкен университетте
ақбибі оқып жатқан қазіргі
дана ханым тапсырыс берген өзің сөйлес онда әрине
өйткені мен ол жақта оқығанмын
енді тағы да оқысам ба деген ойым бар

алло алло сәлеметсіз бе айнаш па екен бұл
иә иә
сәлеметсіз бе айнаш ханым қал жағдайыңыз қалай
жақсы шүкір шүкір о ыыы болашақ құдай қаласа
құдағи болып тұрсыз ғой енді құдағиымыздың жеңгесі болып тұрсыз ғой айнаш ханым
қал жағдайыңыз қалай бәрі жақсы ма
жақсы біз енді мынау хабарласудағы себебіміз енді
қыздың мақсаты ы кету деп жатамыз иә қыз жат жұрттық деп жатамыз
сол енді мынау ы сіздерде қыз бізде ұл бар дегендей ы тоғжан қыздарыңызды үйімізге келін қылып алып келіп едік ыыы ұлымыз ержан алып қашып келіп еді
ыыы соны хабарсыз болып ыыы қыздан тоғжаннан сұрап едік сіздің нөміріңізді берді
і жеңгем айнашқа айтсаңыздар деп
сөйтіп қазір ыыы ата анасына айтсаңыз деп сол қуғыншыны қайда жіберейік хабаршы болып
ыыы хабар беріп тұрғанымыз ғой сізге ыыы айнаш ханым
неғыл дейсіз түсінбедім
тоғжан қыздарыңызды алып қашып келдік деп отырмын ы ұзынағашқа мынау
ыыы алматы облысындағы ы өзіңіз алматыда екенсіз ғой қазір иә
иә іхі сол алматыда жеңгем бар еді деп тоғжан нөміріңізді берген ғой енді ата анасы білмейді әзірге
сол енді ата анама звондасаңыз ыыы дұрыс емес жаңағыдай анам
ыыы өкпелеп қалуы мүмкін маған деп тоғжан қызыңыз ы маған беріп еді сіздің нөміріңізді жеңгеме айтып көріңіздерші жеңгем айтсыншы мамама деген еді
сол хабаршы болып мінекей звондап тұрмыз
қуғыншыларды жіберейік деп жаңағыдай дайын болып мінекей
сөйтіп қуаныш болып жатыр үйімізде
қандай тоғжан менің тоғжан деген қайынсіңлілім бар ол не көкшетауда тұрады
иә сол дана құдағиымыздың қызы
дана менің қайынсіңлілім иә іхі
вот сол кісінің тоғжан қызы жаңағы нұрсұлтанда істейді екен психолог болып
сол жерде танысып біздің ы баламызбен
ыыы сөйтіп мінекей алматыға алып келіп
бақытты болсын іхі барған жерінде баянды болсын қуаныштымын іхі енді
ііі сол енді қуғыншыларды қайда жіберейік ііі соны бір айтып өтсеңіз
ы не істейміз және тоғжан бір анау ыыы көңіл күйі болмай тұр да сол жеңгемді шақырыңыздаршы деп бүгін қолыңыз бос па тоғжан келіп жаңағыдай бір объязательно
келесіз бе енді
сол дана құдағиымызға енді болашақта жеткізесіз бе енді сол жаңағы қыздарыңыз түсіндіріп айтсаңыз енді
ы енді анаға қиын ғой енді жаңағы
енді өзіміз де түсінеміз іхі
мен сөйлесейінші алло айнаш құдағи саламатсыз ба саламатсыз
мен і жеңгесі боламын жаңағы бұл ұл жақтан
сол ыыы негізі анау сіздің қыздарыңыз ы кішкене көнбей отыр ғой мына жақта енді
мен әлі жаспын сөздері бар ғой енді екі
жоқ енді бір алдына ала айтып қояйық та мен жеңгесімен жеңгесі сөйлесіп отырмыз сен үндемей отыра тұрсай тоқта
сонымен айнаш ы құдағи енді бұйырса ы құдағиымыз боласыз
енді ы екі жас бақытты болсын деп бізге қыз ұнап отыр бәрі керемет
бірақ қыз кішкене көнбей отыр мен жаспын әлі оқуым керек ы тоқуым керек дейді ме мамам ұрысады
мені алып қашып кетпеңіздер жаңағы қолдан кетемін деп отыр енді мхм
енді айтады ғой жақсы қыз ы шашып кетпейді дейді қашып кетеді дейді сондықтан өзіңіз бір ауыз сөз айтып кішкене көндіріп берсеңіз тоғжанды
оны әуелі мамасымен сөйлесу керек қой
мамасымен сөйлесеміз ғой енді сіз болып біз болып кішкене мамасын көндірейік те енді а
ал беріңізші тоғжан хабаршымызды жіберейік
ыыы тоғжан қазір тоғжан ұйықтап жатыр ол тоғжан қатты ұйықтайды екен тоғжан деген
енді ұйықтағанда жол жүріп келді ғой
оятпадық жата берсін деп енді әлі келіндік қызметіне кіріскен жоқ қой ол
сол хабаршыны жіберейік біз мына жақтан сол біз барайық жаңағы жеңгесін алып алайық
ыыы сосын қуғыншы келіп сөйтіп енді құдалық басталып жатырмыз ғой енді
көктем келді бір көктемде бір керемет ұлыстың ұлы тойы келе жатыр сол уақытқа бір
тойды бірден ұйымдастырып жіберсек деп жаңағындай екі жастың бір сөз арасында сөздері бар екен
ыыы қуанышты болып енді айнаш құдағи әңгіменің қысқасы кішкене қыз жатырқап отыр өзіңіз келіп бір басу айтып мына жақта қасында болсаңыз сосын анасын шақыртамыз барам
жақсы адресті айтыңыз қазір барамын
ұзынағашта сізге қазір ватсабыңыз бар ма жазып жіберейік
бар біздің балалар күтіп алады ғой мына жақта бәрі жүр ғой шұбырып
күтіп алады біреуі
туған күніңізбен
туған күніңізбен айнаш ханым рахмет рахмет
сізбен әзілдесіп отырмыз жұлдыз фм радиосы
айнаш ханым мама деген жоқ қой енді сізде айнаш ханым
дым таңқалмай тұр ғой құтыла алмай жүрген сияқты ана қыздан
жоқ ол тойға деген жақсы қуаныш всегда жақсы хабар оған қуанамыз ғой іхі
уже қызымыз иә рахмет
енді айнаш ханым туған күнімен құттықсаңыздар менің жеңгемді деп тапсырыс берген сіздің қайын і сіңліліңіз дана ханымның өзі еді
иә дана ханым білмейміз енді кішкене намек тастады ма қызына осы қоңырау арқылы
і қазір тыңдап отырған шығар сізге тапсырыс берген бүгін туған күні құттықтап қойыңыздаршы бүкіл қазақ елінің алдында деп
енді өзіңіз ұстаздық қызмет атқарады екенсіз
ыыы есепші а есепші енді бәрібір оқу орнында ғой
сондықтан ұстаз деп айтсақ та болады ғой мхм
сонымен ыыы жұмысыңызға табыс тілейміз тек қана жақсылықтар осылай керемет көңілкүймен әрдайым күліп жүре беріңіз
ағамызбен бақытты баянды ғұмыр кешсін дейді дана қайын сіңіліңіз айтады
бала шағасының қызығын көрсін дейді ауырмасын дейді көп рахмет
оқасы жоқ тағы да туған күніңізбен
табыс тілеймін рахмет
келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын рахмет көп көп мхм бір күлдірдіңіздер
ой айнаш ханым енді біздің мақсат
қайын сіңліліме рахмет көп көп ол да бала шағасының рахатын көрсін
әумин айтқаныңыз келсін
ендеше айнаш ханым тағы да жастан жасқа жете беріңіз туған күніңізбен сау болыңыз
мхм жақсы сау болыңыз іхі жақсы
білініп қалған сияқты мен ана жаңағы хабаршы қуғыншы деп енді әр жерден не істерімді білмей қалып жандәурен
шатастырып алып көңіл күйін көтердік мхм деген ойдамыз енді туған күні құтты болсын барша туған күн иелерін құттықтаймыз жақсы
жалғастырайық енді әзірге тамаша ән тыңдаймыз тамаша ән болғанда бұл енді орны ерекше ән болайын деп тұр
себебі дәл қазір таңғы шоуда тұсаукесер әйгерім қалаубаева есімді әдемі әнші ы әпкеміз бар ғой енді иә
әйгерім қалаубаеваның орындауында су жаңа ән таңғы шоуда тұсаукесер тыңдап бағасын беріңіздер
өзгеремін әні кеттік бірге тыңдайық
таңғы шоу